woo amtan nyauaf sarren tokko dhurah fudhed anan yedhe anin nyau fudhedha nyau maan ithetha nyau bines khabana hamaa dhubi hinkhabdhu fujoo hinkhabdhu ishin berrem tokkotthu thethi dhubii nyau sagale inaman nyath nyathi ammothu sarrethin bines hamaa bines khunen bines bakhathia inaman khulii akamaa dhidha sunnif inamaan akhan hinfenee bines Khan Lilah jibbeni